छतरी के अलग अलग भाग हा। तेपंदा एक बुतन है जाटलई अमे छत्ता उंडा खोलु। बाकी तेपाँडे स्प्रिंग हा लगीएंदा। जाटी लाये अमे उभे चदौ। तेपाँडी रिंग हो लगीएंदी जातु लाई छता। फैलीएंदा रा।